Ma̱tha̱nꞌlaꞌ mbá lájwíin drígo̱o̱ e̱ste̱e̱, <noise> daan dí najmulo̱ꞌ. Daan dí, e̱ste̱e̱, dajwa̱nꞌ rí ngroꞌoo nu̱ngu̱jwa̱ xa̱bo̱ kho̱, dí itháa̱n cazerola, sartén. Rúꞌkho̱ ñajuun dí najmuꞌ, na̱ne̱mújúnꞌ sopa, na̱nemújúnꞌ, ste̱e̱, óo ste̱e̱, <hesitation> xndú mbo̱ꞌ, na̱ne̱mújúnꞌ xndú, na̱tsi̱kha̱a̱ xndú awúun ne̱, porque mbá nacha ejmaa ne̱ ja, tsíyá ne̱ mba̱a̱ agu. Lájwíin má agu raxnáá ne̱, nacha̱ gegoo ne̱, ma̱tse̱májáanꞌ dí xndú, ma̱ta̱-ma̱tse̱májáanꞌ, e̱ste̱e̱, <hesitation> mi̱ga̱a̱ i̱gi̱ꞌ mbo̱ꞌ, ma̱tha̱ne yaꞌduun i̱gi̱ꞌ awúun mbáa daan dí wáa mijndi mbo̱ꞌ, dí sartéen kho̱. A̱ꞌkho̱ ma̱a̱-ma̱ꞌne dí yaꞌduun i̱gi̱ꞌ, yaꞌduun <noise> e̱ste̱e̱, <noise> mi̱khaa ya̱ꞌwo̱ mbo̱ꞌ, ma̱ta̱tsi̱kha̱a̱ ya̱ꞌwo̱, mbá nacha̱ eꞌne ne̱ ja rá. Díjun rá, tsíyá ne̱ mba̱a̱ agu, rúꞌkho̱. Ora̱ rí yá daan tsí mba̱ꞌwu̱un, tsí vaporera tsí mba̱ꞌwu̱un rá, a̱ꞌkho̱ ñajuun náa, ste̱e̱, na- nda̱jíi ñu̱u̱, na̱ne ñu̱u̱ xuwi, ña̱wi̱in xtíla̱, ñu̱u̱ ne̱ thawuun, na̱ne̱ ñu̱u̱ mbaa ga̱ꞌ, a̱ꞌkho̱ najmuꞌ daan dí mba̱ꞌwo̱, al <hesitation> inio tsí mba̱ꞌwu̱un, vaporera tsí mba̱ꞌwu̱un. A̱ꞌkho̱ ijmuꞌ daan rúꞌkho̱, na̱ne̱lo̱ꞌ ñu̱u̱. Ma̱ne etse drígo̱o̱ xtíla̱ mbo̱ꞌ, a̱ꞌkho̱ mba̱-ma̱ne etse drígo̱o̱ xtíla̱. O etse drígo̱o̱ xede̱, nda̱jíi awúun daan rí mba̱ꞌwo̱, porque mbaꞌáanꞌxo̱ꞌ rá, mbaꞌiin familia rá, naguwá na̱ne̱ ndxa̱a̱ rá, a̱ꞌkho̱ najmuꞌ daan tsí mba̱ꞌwu̱un. Yáá daan tsí chakiin rá, sartén tsí chakiin rá, a̱ꞌkho̱ ñajuun dí na̱-xómá e̱tha̱nꞌlaꞌ jáma̱ rá, khín na̱tsi̱kha̱a̱ xndú o na̱tsi̱kha̱a̱, e̱ste̱e̱, i̱gi̱ꞌ mba̱jíi ikhín mbo̱ꞌ, o ya̱ꞌwo̱ mba̱jíi ikhín, rúꞌkho̱, sopa ma̱ne̱mújúnꞌ awúun daan tsí chakiin, tsí al <hesitation> inio tsí chakiin. Óra̱ nda̱a̱ ná najmuꞌ daan tsí daan tsígo̱ꞌ rá. Náá ejmuꞌ daan rí daan tsígo̱ꞌ etháa̱n ge̱jyoꞌ, daan ju̱ba̱ꞌ, xóo ma̱tsi̱kha̱a̱ yaja awúun cazuela dí ju̱ba̱ꞌ, a̱ꞌkho̱ ma̱tsi̱kha̱a̱ yaja. Xóo e̱tha̱nꞌlaꞌ jáma̱, dí yatsi̱i a̱ga kho̱ dí phup máján khín, buína̱ ndasko̱ꞌ, mi̱khaa dí yaja <noise> ga̱jma̱á yatsi̱i a̱ga, pero awúun cazuela dí ju̱ba̱ꞌ kho̱. <hesitation> a̱ꞌkho̱ ma̱tsi̱kha̱a̱ yaja, mole mbo̱ꞌ, ma̱ne̱mújúnꞌ móle̱ awúun cazuela. Díjun rá, porque mbrúthun ndasko̱ꞌ gunitsu dí na̱gu̱mamújúun awúun cazuela, e̱ste̱e̱, dí ju̱ba̱ꞌ kho̱, mbrúthun ndasko̱ꞌ, i̱mbrúthun ndasko̱ꞌ <noise> unitsu dí na̱gu̱mamújúun awúun khaa dí sartén, awúun vaporera rí mba̱ꞌwo̱, mbrúthun ndasko̱ꞌ khín, mbrúthun ndasko̱ꞌ comida na̱gu̱mamújúun awúun dí, e̱ste̱e̱, cazuela kho̱. Kajngó i̱wa̱á má na̱ni̱gu̱ꞌ dí cazuela dí ju̱ba̱áꞌ, porque jmbu dí mba̱yo̱ ma̱rigu ne̱ madíí ma̱gegoo ne̱. Khúnúkó ma̱go̱o̱ ma̱ta̱xi̱ꞌñá di yatso̱, an, mba̱yo̱ꞌ, mba̱a̱ aguu ejmuu ne̱ ja, pero mbrúthun ndaꞌsko̱ꞌ gunitsu gájnuu khín, <noise> mbá sabor gíꞌdoo ne̱ ja, i̱mba̱ sabor gíꞌdoo dí daan ajwa̱nꞌ kho̱. <noise> rúꞌkho̱ kajngó i̱wa̱á má na̱ni̱gu̱ꞌ najmuꞌ rí daan ju̱ba̱áꞌ ke xó dí sartén, muy poco najmuꞌ rúꞌkho̱ꞌ ja, i̱wa̱á má najmuꞌ dí cazuela, dí daan tsígo̱ꞌ dí mba̱ꞌwo̱, ikhín ma̱ne̱loꞌ gúwan. Gúꞌdo̱ꞌ daan tsígo̱ꞌ dí mba̱ꞌwo̱, ikhín na̱ne̱lo̱ꞌ gúwan, na̱ne̱ gúwan ga̱nꞌ, gúwan thawuun, gúwan galleta, na̱ne̱ champurrado, na̱ne̱ awúun daan tsígo̱ꞌ dí mba̱ꞌwo̱, a̱ꞌkhue̱n ijmuꞌ ne̱ ja, gúꞌdo̱ꞌ ikhaa ñajuun gúꞌdo̱ꞌ, thiáá daan dí ná na̱ne̱ gúwan, porque mbrúthun ndasko̱ꞌ gúwan gájnuu khín. Óra̱ ma̱ne̱ awúun al <hesitation> inio rá, mbrúthun ndasko̱ꞌ ne̱ khín, ra̱ndásko̱ꞌ ne̱. Tsáanꞌ nána̱ ñajwanxo̱ꞌ ná nambáxi̱iꞌxo̱ꞌ, náa no̱ne̱xo̱ꞌ ndxa̱a̱, ná no̱ne̱xo̱ꞌ, a̱ꞌkho̱ no̱-none̱ kuénto̱ nána̱, nuthan dí ra̱ndásko̱ꞌ comida gajnuu awúun dí al <hesitation> inio, i̱wa̱á má ndasko̱ꞌ comida gájnuu awúun dí daan tsígo̱ꞌ, awúun cazuela, mbrúthun ndasko̱ꞌ sabor géꞌdoo ne̱ ja. Rúꞌkho̱ ñajuun dí ikhúúnꞌ, e̱ste̱e̱, i̱wa̱á najmuꞌ dí cazuela, daan tsígo̱ꞌ najmuꞌlo̱ꞌ. <noise> ma̱ne̱ má comida dí mbá nacha̱, ñajun dí ma̱ne̱mújúnꞌ dí al <hesitation> inio kho̱, xómá e̱tha̱nꞌlaꞌ jáma̱, ma̱ne̱mújún sopa, ma̱ne̱ mújúnꞌ xndú, ma̱ne̱mújúnꞌ, ya̱ꞌwo̱ mi̱ga̱ mbo̱ꞌ. <hesitation> o xuviuu xe̱de̱ mbo̱ꞌ, bisctec ma̱gátse̱ mbo̱ꞌ, ma̱ne̱mújúnꞌ awúun al <hesitation> inio, pero mbá comida rí nacha̱ ma̱ne̱mújúnꞌ khín. An en cambio daan, dí daan tsígo̱ꞌ kho̱ rá, rúꞌkho̱ dí ma̱goo khín ma̱ni̱ꞌñúu comida, ma̱ya̱xíi̱, ma̱ríya̱aꞌ gátsíí ma̱tsígáa me̱ꞌkholo̱ꞌ. Tsíꞌchúu ne̱ khín. <hesitation> xúꞌkho má dí najmuꞌ dí taza, júnjúnꞌ, taza dí, e̱ste̱e̱, <hesitation> tháa̱n dí drégo̱o̱ xúba̱, drígo̱o̱ loza, loza juun xúba̱ róꞌ, xúꞌkho̱ má taza mangaa, taza de loza kho̱. Rúꞌkho̱ najmu̱lo̱ꞌ jún. <hesitation> o xúba̱ plástico mbo̱ꞌ, rí xúge̱ꞌ na̱ꞌkha̱ xúba̱ plástico, taza de plástico, phú naꞌña̱a̱ dí miꞌtsín rúꞌkho̱, o xí mole̱ꞌ netso mbo̱ꞌ gíꞌmá guáná awúun ne̱ maña̱ꞌ, ann, awúun xúba̱ dí plástico̱ kho̱, ra̱ꞌkhá xúꞌkho̱ awúun xúba̱ díí tsíꞌtsún mbo̱ꞌ, a̱ꞌkho̱ májánꞌ. Rúꞌkho̱ rí i̱wa̱á najmuꞌ ja rá, xúba̱ rí tsíꞌtsún, mm, xúba̱ rí, e̱ste̱e̱, loza kho̱ ruꞌkho̱ najmuꞌ, porque tsígi̱ꞌma comida, tsígi̱ꞌma xu̱u̱ꞌ comida khín, na̱nguá. Narajñáa mbá khaꞌwu iꞌni̱i, pero en cambio rí xúba̱ rí, e̱ste̱e̱, plástico kho̱ rá júꞌ, taza dí plástico. Ka̱ma xu̱u̱ rúꞌkho̱ xí thájmaaꞌ clarasol rá, ka̱ma xu̱u̱ꞌ ne̱, tsígata̱a ne, táta̱xi̱ꞌñá thán clarasol awúun iyoo xábo̱ kho̱, ándo kho̱ rí ma̱gata̱a xu̱u̱ꞌ dí ndatiñáꞌ, rúꞌkho̱ kajngó medio que xóo tsíjmuꞌ xúba rí plástico kho̱. Dí daan, rúꞌkho̱ díi. Na̱ña̱ꞌlaꞌ recomendar rá, dí daan tsígo̱ꞌ kho̱, cazuela kho̱, rúꞌkho̱ rí ndasko̱ꞌ comida gájnuu awúun, nn, ke xóo dí al <hesitation> inio kho̱. Xóo ra̱ndásko̱ꞌ ne̱ rúꞌkho̱. Mbá xkuaꞌnii má dí na̱tha̱nlo̱ꞌ khúún dí xáne xtáá goꞌwóꞌ, mbá xkuaꞌnii na̱ne̱mújúnꞌlo̱ꞌ, dí na̱ña̱ꞌlaꞌ recomendar ikhúúnꞌ.